Mahafantatra io, sady maneho fitiavana be amin'ny tompony io. Io zô raha ohatra ka hoe hitery ronono zô ka raha olona tsy fantany dia tsy avy izy fa mila olona le fantany iny mi mitery ronono akeo, fa lasa miosokosaka be izy raha vô olona tsy fantany mitery ronono.